Қундузҳо плотинаҳоро бо ҷамъ кардан ва гузоштани шоху хасу дигар маводи растаниҳо месозанд. Онҳо бо дандонҳои қавӣ хасу дарахтонро мебаранд. Сохтмони плотина як кори гурӯҳӣ аст, ва қундузҳо онро ҳамеша таъмир ва навсозӣ мекунанд.